refrigeratɛr ni a sunu nɛ awe wɛ be awe wɛ be mu ma le ɲuwia bewobe nɛ ozo do mi to mu zo wia mu <hesitation> ni mi maeche yibɛ a curan wo o curan we nɛ a mu marche m a be nɛ mu we <hesitation> yɛrɛma ho ni waati ho tanperatur a we yɛrɛma ho tanperatur bu'ati doso'e <hesitation>